Mi nguo nipendazo zaidi ni furana na suruhali kama kawaida lakini halo zamani nikapenda kabtura ndamnyasa nda nyeupe lakini sasa nguo kama hizo takakuvaa maana nina wana maana kabtura weza uvae nyumbani lakini sio uvae watembea mitaani iwezarula kama hivyo yawa tanga Aisha utanga lakini hivi vijana wa usasa nguo wavaao yani hiyo ni sinema maana ukaumoumo TV naivyoendavo mitaani ni sasa tuu mtu kavaa suhare matako yote ya wazi share kwenye mapaja mana TV naye kavae suhare kigudu chote kiwazi suhare kwenye mapaja naye ifashenie isasa lakini hapo zamani kwanza nguo hiyo waiva waipatia wahi màna isasa ni uhuru kwa sababu nguo zote watigwa wakati huo wa Nyerere nguo hiyo wazipatia kabtura hiyo ya kaki utoe shule ukahuya nguo yakuitiashambo kabtura mwenga ukahuye while waifua Zamani waitashule wavaa ndala ihi sasa shule mbaka uvae viatu màdili yabadilika. Maboyamepitwa na wakati uongozi mpya na mambo mapya lakini zamani shule hats shuka wavaawata shule aokae twasoma sisi wabena kwawavada sisi kidogo wazazi wetu niwanakuhea kidogo woho niwageni tatizo wao wabena wawakwabada waweza shule kiboni wavaashuka mshingo basi <hesitation> taingia dasarimo tuna wasiwasi wala kakuna kusekanalakini sasa wasubutu kuvaashuka mwakigudi au mwashingo ambeniteshule kwanza hawakuruhusu sasa mambo ya sare heyaikae kwamatumizi manaake igawalazimishwa kwamba nguo ukundigwayo niyamwezi yakuvayo nayo uvayo hiyohiyo na ndiomana sasyaipatikana heya yaipatikana yavikundiwavyomwenye hisasa nimgosiwakazi ofisini. Aki kama sisi wakulima wadodowadodo ukaipata laki nakuoata milioni mia lakini upata kiasi nusu mwaka au mwaka ndio upate lakikama unavichubwa mbaka viviani lakini kuhusu biashara kupata no shingi elfu kumi kuipata tena mbaka uitete tena sokoni. Kama mfanya biashara lakini ikiwa elfu kumi kwamba kuipataaendaekae waila siku hiyohiyo. Maana matumizi hiyo sasa kama una wana wanne nyumbani kila mwana apate maandazi matatu na kama kuwadhurumu maana maandazi matatu mwana mteke hayhayakutoshawenyehe hayakutosha mwana ndio yamtoshe akiwalazimisha hivyohivyo na wana wahisasa tomwekeeheya mwambie inuka kagwe chai huko shule ingia namanga manake kama namaga kanioatie uzito kuliko chai na maandazi. Mwenye kapata namanga vipande vitatu nakunywa kikombe cha mazi karidhikamkazi kunywa chai kawambia ee kinywa lakini zamani ahanikuwa naboto zamani kahima nusu heka waboda lakini sasa wahima. Ukianzakubonda mapembani nusu debe au debe endeuwenamalengo tena kadeke ikutosha na pesa huna endeutakembwe nandio maana huku bonde sisi yanitutasogeza siku tuu lakisisi kateekusoma maishayetu mafupi sana kwasababu adahekwa unashida ya shilingi ishirini au thelathini huna hela basi ada mawazo ada mawazo ada kukoma nandiomana hivi sasa ndugu wanawana tuwasomeshe ili ihatunao sisi wasiweza kuwabuhia wana make hali tekenua sisi ni mbaya basi huko mbele henda iwe mbaya zaidi kushinda hii sasa lakini kama wasoma hivi Mani akapata barua chako kidogo ofisini ana hauweni Maana mgosuwa ofisini amshinda mkulima mdodododo kama sisi maana wee kupata milioni mbaka kwa miaka sita ukatoa hesabu kwamba ukipata laki na upate milioni miaka sits au saba lakini mwenzio adoa milioni thelathini kwa mwenzi hunu au milioni kumi na tano kwa mwenzi hu moja sasa wana tuwasomeshe ili wenzio hatuwatana kipindi hicho chezacho wakati huo sindagi sinagi tifakai tawabadia inchi nayowahiona